Ny sakafo a Arabia Saodita ao zany da mifototsy amin'ny vary, ny hena sy ny zava-manitsy Anisan'ny sakafo fototsy ndreo ao ny vary masaky miaraky amin'ny hena, da misy koa mofo mamy na masira, da misy koa ny deise zao